بھائی سکول میں بولنگ ایک دم ٹینشن والی چیز ہے۔ پر اس کا سولوشن جواب دینا ضروری ہے۔ بولنگ سے ڈیل کرنے کے ایفیکٹیو طریقے: سیدھا ری ایکٹ مت کرو، سمارٹ بنو، کانفیڈنس سے جواب دینا، اپنی باڈی لینگویج کو سٹرانگ رکھنا۔ اکیلے مت رہو، دوستوں کے ساتھ سپورٹ بنا کے رہو، گروپ میں رہو، ٹیچرز یا پیرنٹس سے بات کرو۔ اگر زیادہ بولنگ ہو رہی تو بولنگ کے سامنے شانت رہو، ایک دم شانت طریقے سے رہو، کچھ ریاکشن مت دو۔ سیلف ڈیفنس تھوڑا بہت سیکھ لو۔ اس کے ساتھ میں سائبر بولنگ ہو رہی تو اس کا پروف رکھ لو۔ اپن لوگ آن لائن میں کمپلین کر سکتے۔ بولنگ کے سامنے کبھی ویک مت پڑنا، سمارٹ لی ڈیل کرنا، اور اپنی عزت کو پریورٹی دینا۔ یہ بولنگ سے بچنے کے تھوڑے سے ایزی میتھڈز ہے۔ بولنگ زیادہ کچھ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، اپن آرام سے بچ سکتے اس سے۔